एक अंतरिक्ष स्टेशन मा अकेला फंसणा का बाद, समय बितोण का वास्ता मैं कई सारी कविता लिख सकदु, कई सारी कहानियाँ लिख सकदु। अपना अंतरिक्ष का अनुभवों थें किताबों और लेखन का माध्यम से साझा कर सकदु। ये का साथ गीत लगोणु, डांस करनू और व्यायाम करनू मेरु प्रमुख कार्य होलू। ताकी मैं अपणु समय बिते सकू।